احدث مغامرة قومت بيها أن أنا قضيت رحلة في ال في مركب كانت ممتعة جدا لان أنا قضيت ايام على مركب في وسط البحر وكده كانت مغامرة حلوة وممتعة وحاجة جديدة بالنسبالي